أتوقع إن درجة الحرارة الأمثل في النهار تكون خمسة وعشرين أو ستة وعشرين وفي الليل تكون ممكن نقول <noise> أربعة وعشرين أو أتنين وعشرين.